A bʊm nyɔ duumɔ a dəg dul a saatəm maaji, a saatəm tatəm gol a maaji sijasa. Jʊ a bwɨ mə suwa nyiyo na bə taləm ka betɨ woi, beti yajə lwasa bəm jʊni mɨsɔ bə nyuwa ləma lei a bʊm nyo duumɔ a dəg dullɔ gəlen mʊnɔ təbɔ dʊʊn mʊnɔ a kaanbɔ wo gə kan maale maaji. Dama delən na jə ya nəllɛ gə nəngɔ nəlɔi to nʊni a duləm duləmi mi jə ya bwɛsənne a lɔ jə dʊ a nə lɔngɔ gəm. Kəngkəniyo bə gun a a nʊni a maa melalɨ, nʊni a nyim jʊni, nʊni a nyim jʊni, nʊni a nyim jʊni, a melabɔ yɨmə yɨle təbə nəbi na yɔi ja ta ja lwasa ja ka na yam ja təga ja tal təgo, na bə bei be na kombənne. N nyim təm bəno kənkani jə suwalegɔ dʊʊtinɔ nə ji ja kal təmi. Bʊlalɨ jino ja gun nən ja gunbɔ nən bulalɨ wʊni a be ba la jile kəngkəni, ja gun a lɔ betən ja melabɔ galan wo, ja melabɔ kaajəl wo nəngo jʊga bwɨ a yəlam jim nyi. Məndi mə kole a bʊm nyo na dʊʊni ga ta dul gənɔ, dʊʊni ga nyim dʊn gəno, dʊʊni ga nyim galaniyo, nəngɔ nəbo bʊmle ja saa kotare təda yɨ woi dʊni ga nyimbɔ galan gənɔ ga nyimbɔ kaajəliyo, to mə kɔ lɛi a bʊm gəm bɔ na baga ta koterei, gə yəlam na bwesən sai kala su a bɛtɨyo, nəngɔ jʊgɔ a bwɨ mə ko na mʊn dʊʊi a kebɔ dʊʊmɔ gwam kaam dʊʊmɔ wo wʊnɨ ja nyɨm galanɨ, kaam dʊʊmɔ wo wʊnɨ ja nyim yɨm youlɨgɨ, kaam dʊʊmɔ wo wʊnɨ ja nyɨm yɨmɔ ja yi delənɨ, kaam dʊʊmɔ wo wʊnɨ a nyim mʊgɔ lɔ jinɨ. A kebɔ dʊʊni belle fəlen ja be nən <hesitation> nə miya jino, ja be nən fəl jʊwan jino ga ba ja maa maaji təbə dou kotere bə ni ji a kebɔ dʊʊm gɔ, kebɔ dʊʊm gɔ. Betiyo a bʊm nyo ya da melali a daa bən woi. Kel Kwaamai a suwa bən gɔ jela beti bwesəna mela daagɔ mɔ woi, kebɔ mɔ mʊ melale a daagɔ bwesən wo, bwesən mela daagɔ mɔ wo. To nəngɔ jʊgɔ a məndi mə ko a bʊm nyo dʊʊmɔ nəbni a ta dul jino ja saa maa saatəm kotere disɔ beti mela daagɔ ji woi